ال-الأكل الصحي أو الطعام الصحي مو بالضرورة يكون فيه حرمان، إنت فيك تاكل كاربس ،تجدر تاكل اللبن، تجدر تاكل كل شي، لكن بالمعدل المظبوط اللي بجسمك بيحتاجه، مو إنك خلاص تحب السكريات ما فيك تبطلها لأ كل إشي إله قدر اللي جسمك بيحتاجة بس.